मेरे परिवार मा सात सदस्य छन। मेरी उमर तीस साल छा, मेरा द्वि भाई छिन्न। एक भाई की उमर लगभग चौंतीस साल छ, दूसरा भाई की उमर इकतीस साल छ, भाभी की उमर तीस साल छा। मेरी दादी मा अस्सी साल की छा, पिताजी छप्पन साल का छन, और माता जी बावन साल की छा।